Kou do na télé nkoumou a ga na gni léminé gnaana anga mounda a na kharaηoundi a na télé ké a na bagandi fina a na takhoundi tabalou nkamaηa ana rolonzou ηoutou ana branssé priziηa a nari coura ké fili, télé ké fili a na woutou, a na ro prize ké rolonzou gnaga noηa, a na ro rolonze ké a na anteni ηutou télé ηanténi a na kha woutou a na réyi, télé ni yogoni yéyi bito ntiya, ékara plat ni yogoni yéyi biton tiya commandi gnani. ana commande ké ya woutou, bito bé ga noηa nga patanta tiguini a yani bito dounbé ké pourra nan koumi, anga moula ana kéri kha, ken bito yana kérini, anga moula a na kérikha a layi bakka rolonge ké a na béguéyé ta bané a na kara ta bané, anganagna moula a na koumou kéηa a na branzé na fina après a na bouto ntigui séli bouton gayi, bito gantéyi a na commande ké woutou ana commande ké bito dounbé ntigui.